Za zen̈y tsy de mampiasa interinety bôka zah fa ndraindraiky fo zen̈y koa fa sendra mizaha mesazy in̈y kara in̈y, tsy mahampy tranty minita zen̈y laniko anatiny andra araiky.